Raha very tao am'tanàna vahiny anankiray ianao, ny hevitra voalohany dia mijery ny f- ny fipotran'io masoandro io sy ny filentik'io masoandro io, de mamantatra am'zay ianao hoe aiza no hivoahako ato anatin'ity? De mamantatra an'lay toe-tany ianao hoe tamin'inona aho no niditra tato, tanàna aiza no nitsofohako tato?